لمان تغسلين أسنانتش بشكل صحيح، تحطين المعجون الأسنان على الفرشاية وتبدين تفرشين أسنانتش بحركات دائرية خفيفة، تتأكدين إنك تنظفين الجوانب واللثة، وتغسلين فمك بعدها بالموية.